اوون ایک خطرناک گرم ڈبہ ہے، جس کے اندر کھانا پکتا۔ اوون کیسا رہتا بولتا ایک <hesitation> سکوئر ریکٹینگل کا باکس رہتا۔ اس کو آن کرے تو اس کے اندر ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ وہ ہیٹ ہے نا، اندر ویوز جنریٹ کرتی ہے۔ ویوز انٹیریر کے سائیڈ میں اندر گول پھرتے رہتے۔ جس کی وجہ سے کھانا چاروں طرف سے گرم ہوتا رہتا، پکتا رہتا۔ اور اپن ٹائمر سیٹ کرنا، دو منٹ کا ٹائمر سیٹ کرنا پڑتا۔ اور اس کے اندر ہیٹ پروڈیوز ہوتی رہتی ہے۔ ہیٹ ویوز کے ذریعے اپنا کھانا جو بھی بریانی پکانے کا کچھ بھی کرنا ہے اپنے اوون میں آرام سے کر لے سکتے ہیں۔